وحد النهار وحد الصيادة عم-كبيرة في <hesitation> في اللاج في العمر، و هي تصيد لقات وحد <hesitation> وحد القرعة تاع سجاج فيها رسالة، <noise> كي حلتها و قراتها، لقاتها من عد <hesitation> وحد الطفلة. كتبت فيها رسالة لبويها اللي يتودر في وسط البحر، على أمل أنها <hesitation> تلحقو هذه الرسالة، ولكن <hesitation> لسوء الأمر ما لحقاتوش وعاد جابها الش <hesitation> البحر للشط.